ba ciza yan mu ɲui amu ɲu bayan we a woro mawɛ oyi mimu ɲui a'o famua bio bawe a worora mawɛ mu wian'a ma'an ereso siopɛ mami ma'an <hesitation> aroyi minna ami communiquer mami niban cionɛ maro bua toro male ma'an a hoyan cɛro canro ma ma'an toba woro mawɛ ba famu wɛ